Alahamdillah, bishimi ko ɓalama lo- tomno ko balama wula puro guru aye shire tono baka wula, kai mani mu mu bɨla yinge mɨnai, ka yinge mɨna bona, bong lowoi, ka yinge mɨn ma bong lowoi, ɗing ɗɨnga dei mɨna bong bwayi mɨnai ɗinga, kai bɨna har akata bolap lorani, kai ləmmai ka wuli ɗinga mɨna manu, kayinge tomnoi ka yinge boki kayinge noki. To, mɨna mawu kam, gwang kide kiɗe, gwang kiɗe kide, wo wun auko, na mɨrani <hesitation> shi kashiku <hesitation> shi mɨra <hesitation> shi wa nong mu, ko amna aka yingɨ mai kishimi <hesitation> mumefa na kindini, woshi mirau yum mawu yugumu, <hesitation> ɗinga ɗinga to kai mani baka ta mɨna lo gunyo, aka yinge ɗabiya ma miya mawu Kɨrau ma mɨna mawu, kɨn yadda wutau mouvu, kɨm yadda wuntau kɨn mɨna mawu, kɨn yaddan boki, shi ɗuko gɨn noki, kɨn noki she ɗuko kɨn boki dai ala ɗuwa ɗuwa ma dama baka wwa dama bakai na wwa bakai mɨrau aka wai tam nou ai, komɨn nene shoui dera, bakai na mɨrau waka wai tamnou, ko kaka, au balmai na yugum ashi ta anko kɨn kim ai, ashita anko kɨn kim washi wai ko washi wai wai ashi wai kumaru ashi yarɨma saboda haka washi wai ashi wai a shi wulmanu ashi wau shini auganawo wula, ammabo mɨna wuu wai kure, wun mɨra ma apo no, mɨ ɗuwa ai kure, dama, kure moɗo jik gati to, puroguru aye jaman mɨ wei gati, moɗo worom ɗuniga dai ɗero kwan dai mɨn mɨbmai ɓanje dai woduwoigin ɓanje dai mɨn mɨtimai to ama mɨra kaun <hesitation> wula kam kɨda puro guru gɨn wutau modo, ɓanje akowai lowo amta mɨna tamno, woshi ma komi shishi kara bala bala mani anta mɨna mu anta yinge tomno au wamai aka kanghai ə wulde <hesitation> kɨ boni lo gungo kɨ washe mami e mu ɓoni Kɨrau mu ɓoni <hesitation> boko tako banko rap, sati ɗumoi tere ɗumoi, tere ɗumwi kumu parau tere ya kai kogol ma baba share, to shimi boi mɨ ɓu akaye biɗama lap wulama lognogo, baka tako mɨnai me ka biɗe, ka tako mɨnai me ka bi ɗe <hesitation> au ɗim ɓalwo ai wane ai lomong shi lap mɨnda wa lora wane shi lap hera wane e skɨshimi to wakai bɨna hahima behug wu noku gɨn boku ɗuru? Mɨ bɨn hali mawu <hesitation> to banje ka ka ɓoni loweije bonje ata ta kang kindi kindi, kɨ da puroguru ba kɨ nimmju dei kɨ nime, bokai lap wramai ɗuwota lamtna mɨdo ai to, aka almai aka wai shen ma wai tamno, to baka taka mɨna mu, puro gnwu ye ka taka mɨna mumu gwang, shiku kurku, shi gɨn adalshi makomida komi shi dubulo, shiye ɗɨnga ɗɨnga, to, kaye sallema mɨnai kaɓale kai lap tam no, e kishɨmaru e to <hesitation> adoni adoni to puroguru ye dapeku wula, aka almai wulai shi mami, doma noki woshe parman. noki woi na ɓala ɓalau, boki woi na shaghau, dingə, aka almai wulai an daptma net, kiɗe kiɗe Nenni ma ki yadda mɨna ɓalwo ɓanu, renni aka komghai paipai awowoma wulai har atai wulai kɨda dapɨ miya kawai to kɨda shimi, shi wula da yinge mɨna. aka biɗa, aka biɗe mboki aka biɗe mɨnai, ɗɨng ɗɨnga hadi mawu, ɗinga ɗinga goko mawu ɗɨnga <hesitation> koten shi mawu ɗɨnga ɗɨnga au ɓalwo kap, mujung banje shi kɨran mu, banje min miya kɨran ma mujung wai ma la ɗɨm ai mujung, an ɓaiwo kap wom mɨnai ah meme woshi lap woduwoyin, woshi lap wodu woyiu, baka taka mɨ nai baka wai tamno, bale baka har baka al ayen yiwo to aka almai nan da nan ka take, puroguru aye ki yanda mu wun ɓalwa, aka tama aka wannai an ɗuko deidei kɨn yaddam wun ɓalwa, to, kɨrau ni kenan, na rapni, shire lo tam no wom she ala mɨna ma noki kɨn boki wom ata gɨr mai, shi mami wom shi ala mɨna boki kɨn noki shimi an gɨrmai <hesitation> shi sha shagha, shi dudungna, aka almai lowoi agɨre, shire noki she sha shagha, she gɨre gɨra gɨra anya she sh woi <hesitation> shagha aya, aka bu su lowoi agɨre to kai aka ɗɨm tuk to tedei kɨn tamno, kai nɨ kai mɨka doka wokai lesherra kai wakai shaghau wakai tɨma al ɗabou, aka ɗɨm ɗuko kɨn na ɗaɓa? Aka washi moro. Amma boka al mɨna, miya bale mɨna, aka biɗa, nani kawu mɨna mawa ne, aboman ɗɨnga ɗɨnga, wun ɗuko mɨ na mami <hesitation> boka ye wula mɨnai aika lomoko ai ka lomoko kaye wula mɨnai <hesitation> barka barka barka ai ka lomoko woi mɨnai worshagha yikɨu wai lap woshi lapwodu woiyiu, woshi lap gɨnau, woshi lap komin, aka wu tamno mɨ nai nai, bo gwagowo an adɨma kaima aka nen ma wula, aka nen ma tam no aka ɗuko lapiya kɨn tamno, bishimi, shi mami ɗɨm, an do wu lorango aka doma, aka bɨɗɨ mai ɗɨnga ma wude, ɗuko ma bangwu, ɗuko ma boki, kɨm ɗɨnga <hesitation> ai boki woi na sha shaghan, ai miya moi miya mwi gwang, miy moi kirki wuu kɨn hadu, ɓale shi baba, wun kɨn hahi saboda haka <hesitation> ka wuli ka wuhi ka whi, taka ka wuli aka tama aka wullo glluyoi aka wula aka wula har wulai shimi ɗim kai ɗɨm aka kang nen paipai awowo, ku kai toro ki auduga, to bishimi aka doma doma aka do wai tamnoi, aku lapiya aku ɗuko janjang har ku teile zamani mamai janjang, woi woduwoi nini an japmman. Bishi mi aka ɗɨm, aka ɗɨm wai logungo ɗɨm, kɨdə gwangro, kɨda ka ambom mɨbanje me, aku wwai waka biɗau, aku wulai waka biɗau, bokɨ taku ku wə she gwang kide kide ngwawong lo tomno she dwai shi kai kangal kangal kangal kataka ka gɨre, baka gɨre ɗɨm wando ando lumau, aka almai ka doko washi to aka almai lowo kaka ka washere, lo kako ka washere, lo kaka ka washere kɨda hahi mawu, woi hali mawu gwanghu <hesitation> lo gu lo manni anya bo dun wu lo rago, ka bɨni shi nana ka bɨni shi ɗɨnga waka bɨdi waka bɨɗi ma waka bɨɗɨ boi mana kai do kara ɓoi bo tamno, kai kai boni wula aka bɨɗe bo mɨna mawu aka bɨde bo komiu kɨda ambo ayim mɨ wun- wn dapɨ mamu kɨn anbo ayɨm ɓanle kaka kallau wom lo ayim to boko ɓoi an do dammowo ayimi ɗɨm, to, aka al wrago ata mama <hesitation> dungon dushere ɗe, a dushere tuuwa a dure, ta ata ɗɨm mei tedei? She lakwararu? Wai she lakwarau, loga ro logaro ai harabada, saboda haka ba bishimi, bishimi, lotamnoi ma boko ɓoyi, kai kai wwa lo tamnoi anya mami lo mongo momi shire loragolo tam no, aka aimai nan da nan wuɗu wowu wu washe apowu to aka lami wun kara wwa wula, wayi shimi woi gwanghu, wula dai puroguru ye dei ka abo gwatim ka abo gum yan kuye biɗa Kɨye biɗama wwa, wulai me biɗai me pa dole an ɗuko dole durmpa, wai ashita wwa kawai shiye shi wulai shiye wwa, ɗe shi matishi shiji <hesitation> zawar moji tu uwa shi ye wula shi mati shi dinga bo shima shi shi la wahala shijima shijila wahala, saboda, kɨda shimi, shi bongma, bong lowoma bɨla ye biɗa, nong lowoma bɨla ye biɗa, bong lo lo tamho, bishimi, an ɗuko gwang mu boye nen, boye wula, bɨla yebiɗai, kɨda wulai me shimi woi woi kɨda gwong ma lo tamnou woi kɨda gwang ma lo mamiu <hesitation> shiji dmani ngwalang jiji shi bina wai ai lotamnou ou Ama boshi al tamno, lomomi shi tɨmna shi dai moi ɓambren, a bɨn moi ɓambren gaurni, to shimi shi wulyi, shi bɨn lo gunyo she gumi, ka wude ai gumi puroguru ma a ɓalmu ai, puroguru a balmu shiret lo lo gunyo ma gumi, ata kang net, lon onmi mɨna gumi an kang net, kɨda shimi, bishimi ai shi lo momi, bani wulai ma dama na almai nani, kɨda mɨn miyajungma banje ɗong ɗang, bebomni, kai bong lowo kam aka wi aka wi logomo an bo wula kɨm aka biɗe boyiu? Kai bonghi ai aka biɗe bang lo gunyo aka ɗɨm bɨɗɨ maw, aka ɗɨm bɨɗɨ mawu, bishimi aka ɗɨm tama ɗɨm kɨn kowo kai biɗɨ, kai bɨɗimani baka tako, kai ta kɨn bonghi kai bonghi kai biɗa.